Kobwaa jada sini darasa alak sosai <hesitation> jada sini him ma alak sosai mug jadi mod tukamdae kugnaa. Jada sini miso alagae jada hanyae ka jan jada mud jada modni tugae kwa auw mag jadi taambi ta nag kobo kwa giyeke gaa jeddi kona taambian tu hneg kugna gan daye taambira ta nag kugnan giyeke gaa jeddi emdura abohiagira kuda tamzingae ga bana chinni ninigi emdura kuda kobo paalthuma kugu la bana chini kugu nan sulaka jeda kidi jeda kidu taambialak kwana wanay aa wanagi taa nai sugi kataambia barka chinni tow ka taambia how barka’a kwa akwa akwa arzikini tow kaga tow gingaadi <hesitation> nigi gingardi giyeke gingaadi tsudae mokona taambi aansu ithuchi aduwara kug’nuda emdura tabana chimda. Taa’mbi ta shandin guyeke gudang gudi tsudae jeyeke g’udan rr jeyeke guda ye jada gadi tsuda. Kug’na alahamdullai ka taambi nak kwa adi nimdu duk’way kobowa wadzawa adi nim du dugwa mataamb wadza giye ka taambi nagay emdura kaya tala mwa emdura talaa ampaa nan sai taambian tu jedi, kugna giye ka taambian nak kwa amor suraa tasini kigta wi lada takir ko gula hindi masi mashidi takan ko ka taambi nak kugna tnaa gu kulba zakkaa emdura kuda tukan gu modnalan gudu kumba sur simay gu mod’naa emduraa kuda tukan gu modna kwa asibiti emdukkadi gaachirwa guka bana’chinni gula banchinni emdu ladi gaachir abara kobora kaya ta sukumba kuzugu kukan kobo dugulang adaa ginaa duwa gula banachinni ko emdulaa kobora keyeta sukumba sirsim ahinya keyesi keya pitukan keye sim ahenyae ma duwae balema naa ashu kudu gum bana chimni tow kugna’ngae alahamdullai taambi ta how barka lagae gin giye guda gadi sudna kugna’ngae emdura kug banaye tang gaadi sutdar kugna kobo sur sur bara. Ama muk ta bara koba abara talakura kataami nu kana hwal gan hal- la’ntae adu hwal’al kugta tra kugla mwa saafi kama guwi kugnawae amor ta hwal’la hwalla ka taambi tukwa ko chuhu’nyae, ko kiwo’nyae, ko kasunyae allah erikugna laka ra kamta bara ta kobor dafi tamud tuga kwa uu abaral hwallaa taasini njae awa endu kuma katiagir tuku emdu kumae kaya ngaadu mduda giye ga ngaadu msuda jaye kaya ngaadum suda adu halla kug ta bara kana waanae gan ja wi kuguna gana ma kuganan ganfaa inja inja kugura yeda kayu wi kugnaata kataambia punamda ahinyae ashukudu yaye kuguna sur bara ama abara ta halla kataambi tukwa kuma ka taambi nag kugunan gaamwa gaamwa gamwa gaabanachin du tukan gujejewu emdura ta kuda tamzi ngu aray minni aray gaa- bana chindu ga mwa alheri tugunara katambi nagae ka taambia baka ehin ka taambia ho barka awa dukiangae.